Mbô tsaroana ana nivôlana mombamomba ny vakansy le tiagna atao ozy ena igny zey i nao nanambôla vitanao tsara nandende amy fotoagna zay tianao hagnanaovana vakansy ary nafahana nande amy tany ze tiagna andianana koa.